نعم أنا امبحي نكون مضطرة إني ناكل والأكل الواجد يدخل الجسم غير صحي، ثانيا بن-بنوفر وجت، ونوفر إفلوس، ونجدر نركز على أمور أخرى غير الوكل، وغير النوم وغير هذا كله.